कुछ इन्ना खाद्य पदार्थ जौ ते कि हम शुष्क बनाई ते खाई सकदा उमा सूखा फल सुखी सब्जी, सूखा सेम और मटर अनाज पाउडर वालू दूध डिब्बा बंद आलू और कई सारा ड्राई फ़्रूट छन।